Toy izao ny fandrahoana lojy. Alona anaty rano izy aloha iray andro mialoha n'ny handrahoana azy. Tonga ny fotoana andrahoana azy amin'izay ny ampitson'iny an, dia asiana rano izy an, dia ataingina eo ambony afo. Rehefa hita fa malemy tsara, dia manao saosy voatabia sy tongolo dia asiana sira dia arotsaka mifangaro aminy amin'izay.